Iran pegua reta jembiu jae ñanaro, mb+yape, jare tätä vi joucatu reta aróo yae supe va, jae jocua jembio reta, oime vi iru ñanaró reta erei kua ma jou reta